Ka daxa <hesitation> nia ari adu gana dodor wana a zanon saan ila bina zindia. Masing a mu saan na i soxot gana dador varaxain a- a ubina ila bina ol a gai tangin naandi la mun non la bina gana maas dodor vara xain naandi iyaak a du gana dador varaxain naand pana saad i wana lotu yang lotu xari xa wat balas fanong sindia la bina iriyat la bina di gaat a mun lotu iyaak a mun a mun lotu iyaak ka varas iriyat la butuaana pira iriyat faatak la bina di xari di gaat a- a lotu urul urulavaat iyaak a mun lotu kari yaak baahaai, uc, ketalik ma jowaa witness a mun lotu vaaukdul a kari di dor wana ndi- ndi i lotu wana la bina ma la bina ari ndi di gaat a mun lotu kari a mun lotu kari di dor be wana di piran piran be a zaxai dit fakilaan naan a- a- a nakmai nakmai xari ndi di vakilaan a du a ngot a izina a adi piran ngot ndi mun na- a nalik di vakilaan adu a nakmai. <hesitation> a nakmai xari di vakilaan adu piran ma di piran kari xa woxin ndia vaa a nakmai xa woxin a mu saan faaugdul la butuaana pira. A mun yaai xa woxin a raas ka woxin nanga a ze ra wat saan nanga ma naari ndi di siar di ziar varaxai la butuaana pira a kari. A di piran saait ka viraai ka lis roxaazing sindia. <hesitation> ka woxin ndia di ken taamaai ndi ken tamaai di gaat a inang ainang ainangaming wana a iziaring la bina masing guna maas lexaas pana ze ma ze anga a di piran ka lis sindia xuna ma di balas a- b- a ubina la butuaana pira a kari. Faraxai a mun a mun saa faaugdul la butuaana pira di piran nanga ka va- ka- va- viraai zaait ndi wana mun izing mu- a za non yaai ka gaat a- a mun woxing ipana masing a makara. A makara xari masing a marasin Gaapman sindia xari xana wok- ka i wok masing kanaan masing ndia anga di anga ndi maakim a mun memba zindia xuna waan aang la paalaman ma dina a vawaal vawat ndia la bing a ze ra mu saan ndi soxot <hesitation> di anga di maakim naandi a ubina a kanaan ndina waan la- la a non sinaandi la paalaman kuna dadoring di dor wana gaapman politiks kait saa ga rexaas daxa wana politiking tsol xa daxa a zo non saan be ga dodor wana masing nia ga rexaazing naari gana piyaat soxo a kaana non ila bina xaarik <hesitation> masing ma ga rexaazing la bina ga i dador varaxai iyaak faraxai a mun yaangpla maanggi o a mun yut masing ndina maas. Mdi dit fakilaan a du a mun marasin kari a mun yaai di vakilaan pana du a mun makara <hesitation> a di piran saait anga xa viraai ndia wana ma xa lis a rexaazing sindia wana <hesitation> a gaapman sindia xari masing ndi anga ndi anga masing ndi anga yumi paapuwa niu guini ndi anga di maakim a xazak o a labat ka- ka i dador xuna woanang la a ze na non a mun bikman sindia la kaantri dit lugaaut ndia wana masing la paalanman <hesitation> paalaman ndi anga di i maakim ing ndia i kula la paalaman ma dina piyaat a ze ra zaan ndia la- a mun mbina o la mun provins di soxot di soxot a ze ra mun divaloupman o a ze ra mu saan ndi so kana wut balas sindia ndi anga di- di maakim a labata kanaan kuna wuzaa kana wuzaa ma xana dador wana a mun saan sindia o xana woxin a mun saan kana lis a kaana maani zindia xula bing xuna woxin ing a mun prodzek <hesitation> Ndina maas sindaxa la- la paara naandi xuna dina viraai ndia wana mun saan masing di ken fazai ndia ken firaai ndia wana woxin ing a uma di ken firaai ndia wana waan aang laraas ki ken firaai ndia wana mun saan ka varas masing a skul zaait ka ken laanim ndia. Ndi dina maas texaas kalaak la paara papaa man nanaa zindia la bing. Ndina maas texaazing a mun fafing ndia <hesitation> a mun taataa zindiaa <hesitation> a mun saan ila bina masing di dador guna maas lexaazing fafnum faa ma la mur gu soxot maam wana (unitelligible) pana vunaga vaain la ving a mu saan ka caras ka vbaagaraap masing <hesitation> a mu yut kari xawit kaarik di a- a ralexazzing fa kaaf a mun laain sinaandi a mun saan ka varas <hesitation> ga i stroi varaxai a funalik pana di pilaai <hesitation> a mu kaain pilaai ang di a- di izangas pana nia zaai ga i pilaai mumua. Naari ga i dor be varaxai ma funalik di pilaai raagbi di i pilaai volibol a kaana pilaai ang ila bina. Dit poxin a kaana grup ma maadim puwat maam maadi bung pana masing a mdipendans a- a- a- a krismas pilaai ang maadi i pilaai ang maadi winim a kaana maani <hesitation> a kaana frofi mimut. Maadi ken winim <hesitation> pana raan a pilaai <hesitation> ma iyaak a zaan laba masing ndi dador gana maaa texaazing ndia rarawuk. Nuwa funa maas texaazing nuwa inifaa naan inifaa <hesitation> a ze ra klen sinum a aze ra <hesitation> nuwa gu. wat masing faa gui wat masing faa em ga idador varaxai wana funalik pana <hesitation> ni anga ga ut masing faa masing ma gai dador faraxai a mun laain siragu a mun waan klen siragu <hesitation> funalik faaxur. Maam kari iyaak a- nia xari gai dador varaxaian naandi masing gai dador pana vuna nia xari a moxo munaa <hesitation> moxomunaa i nalik <hesitation> ma ga rexaazin a mun klen siragu xa staat paanamana Ma xa ruwaas faa ruwaas mbol <hesitation> nia ga rexaazin a mu laain siragu. Ga ken fakilaan taataa siragu vaa nduaagu vaa fafnagu vaa naanaa siragu vaa ga rexaas pana ga i dador varaxai a fnnalik di i waan pana ilaai an. Ndia dina maa texaazin a pilaai an a zaan ndaxa ka woxin a fnnalik dia dia woin a poroman daxa la- la za non naadit puwat pilaai vaaxai <hesitation> la mur a mu zaan a kari iyaak a gaapman sindia zaait a ze ra memvba di maakim naan ka wuzaa xa wa la paalaman wana la nan kaana a vaat di i piyaat masing ma kaana pilaai a kari xat balas faraxai a mun yut <hesitation> a mun xut sindia la mun mbina m muntexaazing sinaandi la mas kana bing xawit dit los fakaaf A mun laaik sindi muun ndamana a za non di a waan pana mun kaain paasin ka naksait <hesitation> ma za non varas masing ndi itlangar naandi ri di zindaxa xa la mu taan a kari ma ni anga ga vaain la maskana bina masing em a mu saan ka varas kait na daxa la maskana bina pana vuna a mun maimai zindia zaait kawit di a woxin fakaaf a mu saan la- a mun marana uva zinaandi vaa. A- a mun bing a- a- mun piran si naandi nis a mun furavin laba sinaandi xari nis <hesitation> pana vuna a mun saar a ka naan kaiting balas daxa la mun mbina ma bina xavaras ga raain a du a mun maimai xawit di a- a- woxin a vakaaav a mun non sinaandi masing naandi a mun u bina laba la maskana bina(hesiation)